Oyi wa si'aa, to bun ma nɛ ao piria ao zunh matete be amu be. oyi mina a zunh be fa 'o we si'aa ao we piria mun be wanna a yimu wanna.